Pues par guncherumaa xtíez ramaa rquieny chitilyrumaa cun gyiag ni izhiu par gac' xtíez maa, cun ra ni zac' ru na, cun ra mdag ni gyízhiu par gun ni gwaun xii te queity te chi gac' ni chi chitilymaa ni. chi icwuamaa lanyí icwuamaan entre záhn, quizhmaa entre záhn hasta inas tíep'-tíep' ni cun ra xtyugemaa rcamaa lan chi tïé ndaigan ríétilymaa cad chi ríemaa, tíé ndaiga mdag'ei, tïé mdag'ei, per rgúmaa cun ni ná gwuen gí te chi gac' zac' xpíezmaa, chi gac' ni tíep' tíep', te queity gyiabni, te queity xi gac' ni, te gun ra zat'budymaa gwuan lanyí, te queity xi gac' ra zhinymaa después, chi ríétilymaa ra gyiag n'chai chi segun diz lamaa ba, chi rgyielmaa cun ra ni ngíz, cun maz gyiag n'laze nan, cun ra ni ngíz cun ra ni gun gwaun, chi zïé run ramaa te gac' chie xtíez ramaa lora gyiagéh, rgúmaa con zá gyiagéh queity igá buny, té téh xigun buny ra xtíez'emaa.